וויזוי מ'גע- נעמט קעיר ווען מ'האט אדער מ'איז פארקילט אדער מ'האט די פלו איז מ'נעמט ווייטעמין סי, און מ'שלא- רוהט זיך אויס גענוג, און מ'נעמט- אויב מ'גייט צו די דאקטער און די דאקטער געט מעדיצין זאל מען עס נעמען.